E fomba karazagne fahandroa sakafo mahavariagny ategna zao nefa sy misy amitegna atiky, ohatra hoe iregny sakafo atonotono iregny, isegny dabadaba vao me da ahisy ambany aty gnafo da mahamasaky enazy, na koa e sakafo andrahoy ame kokoty minity hoy indreo mahay enazy fa sisy amitegna aty avao ire zany karazan'e fahandroa sakafo sy fahita amitegna aty ary mahagaga ategna.